ɓɛ wee asɛ tonu mu han ho tina ɓa curulu we mi benɛ mu a hanmanrobe ɓa curulu we mi benɛ biya nɛ yɛrɛ ɓɛ'a nucoza a zanni nu donk ɓa maba twa we woro ɓa twa we miɓa anninu midepe donk mu mu mu ɲan zannilobe